mie nurum nagwa nbe oyko zru nu ohia ozurela oze masi ehia ogbogero ozene chia oghgero ozarie atidara oke bisi oka nu awiga ni lerehair obara oma ozi akwu okparu okwukwo wwi otukere ise ogwarui iba o bia be shi shi mini wuri oshie kwashla egwa nbi osikwam nyepunwo bia bia borsoram woru ninu kane mia shikwasiri ma ka ha izikomrokperi ko nda oma nwu ego inu obpwn ndu oma okeneim ma nuah obochi kpehiaru niyi Nzuja nwo ija yeri nha owo ozuhursi <hesitation> rumom zohia mari nu ma nye risimasi be na kpa hiara oah mana ejineme badu oma na bia na remege